Ny heniheny na hognahogna hoy ny amy faritsy bara aminay atoy rano miango zany i io rano miango anaty lavaky la misy misy misy motaky misy motaky lako misy misy microbe misy rh iaby iaby tsy hainao io motaky zany